Aia ʻo Kuekene ma ka ʻaoʻao ʻākau o ka honua. No leila, ma ka laulā he ʻāina huʻihuʻi ʻo Sweden. <hesitation> A ʻike ʻia ka wā hāʻulelau, ka wā kupulau, ka wā kauwela, a me ka wā hoʻoilo. Heleleʻi mai nō ka hau ma leila. Loaʻa pū nā wā ua. A loaʻa pū ka wā mehana, akā ʻaʻole nō mehana loa.